देखो सा हुकूम एडी बात हा का तोस हवा जका ना अपा नास्ता मा काम लवा। टोटेली उ असानी उ ग्राम होई जवा अनु टोटेली वेगा आलू वेफर हैंगा आ जका टोस्टर हवा वा मार्केट मा दो या तीन तारा रा मिल्या करा हा।